لو اقدر ارجع بالزمن بحقبة زمنية لورا بعتقد اني يوجد العديد من الحقب الممتعة و المشوقة ، لكن ودي اختار الفترة الإسلامية حياة الرسول كيف بدأ شوف كيف كان ودي شوف كيف كانو يعيشون ، يطبقون الإسلام الإيمان و الوازع الديني أمور جدا رهيبة.